וואס די <noise> נוצן פון מוזיומס איז. מוזיומס זענען געמאכט געמאכט געווארן אז מ'זאל קענען גיין און זעהן זאכן פון אמאל, פון די אלטע צייט צו קענען לערנען פון די היסטורי' פון די אלטע צייט. <noise> אסאך מאזיומס האבן אלטע אלטע זאכן וואס מען האט- ז- זיי האלטן און מענטשן קענען עס גיין קוקען און עס זעהן.